Oimeko mokoɨ arroz reta, arroz popular jare arroz industral, erei mokoireve ayeporu, ereï yaikuatavi mbae tembiuko yayapotava, jare yaiporu vaera kua reta, oime soparara, tostada jei supretavavi